Sibha bho anni watu no da meze lo sa gha marusu kina ana loghon he sagha marusu ezo bho hosagha ma nuum totu oseghe ehano bho aneuolo anatu nosa pana oghi tadighiob ogho arusu obho obhio oruosi edearooy heloghugha tagugh esa nasinesi peed osughu roon otol otol ogba anuun ipabho otughu hen asoen olo ana utol ugbana nuum obho utughu uen pana onua kpasi nen ana ukpasi kibul isinesi pana oosughuroon pana onin oghol nebila kezolo ikosi pana tatolini atuonom oluta toluni atuouom pano odugha onon kalo nebila or ure dugh egbebh. tane nobho ana na dighi nezobho asinesi pana onini oghool iii neaeghe pana osughuron ibha na usughuron pana okpasi ah Iibho ho nrioghuha nalagh olo kita nuun obho pana one oba ipa bho dikua bho osani pabho pana ologh ena ologh ayo. ologh alagh. ologh ibi ne melon gha bho. oloabobh nanulogh uui makusu. pibha mo use gha mmu pibha mouse gha niunu ezo ho sagho mibho no usegha niuue obho anena nu kpasi ama tu nosa amtapirani akpasi kezo bho edearooy nedighi gha bho ezo bho nedighi gha tee bha kele usa kua behan obho ezo bo okpasi ibul iban pana osughuroon otol <hesitation> pana nue dighi oonedi eze bho ana udigh noonedi pana nuokpagi agugu obhe ohoyh iberi anuna abekeeih obho ibahu amumi abeka obho pana oseri iban kebuu loaw iban. ibhulon ibam pana ologh abobh. anu odighi kana oru okiru ayo bhol Oseghe oonuo gbo dikuabho ologa mem lo ana iihoki pana obeghe ke bhul iban nana obeghe usa bho ology ibha mulogh iboru isinesi pana mena na ulogh anuma obho kah ena odioh pana ogbigi ena bho ologh mena ena ubigi mewa bho ulogh pama okpeghi obele na ah ke naar kero tesiopo kena kebhul hinihin poheghe pana osughuron then <noise> ara nin kuabho bhou ezo osa arusu odina osa rusu edigha eboon ezo obol obanisu idi edebho obhuleni pana okano nin ezo okpo bho inaar ine ikaor noneyol nole noseghe gha oba nanisu sibhabh aneholo ana udighi <noise> ola obele

Akpoaran but kpai lo ogboru ghadio nodighi parobho adigiri idine zobho pana ekona onuuo nogha ernii navo ana kparan nin iburio koro gba keiu ezosa edian iburioh though abuur ah abuur non tanen but otanen obuurio tanen olo ana odighi gha dio pakpai anen olo ame dighi ghahi pa buur pakar anan abuur ikeya ana ueed emaa otu ugha mesisa nidi kere kere edia esuo etany nezo osagha ezobho ebha kele ediai. asikeneyi obho kunezo sagha oh meedi bhe kana nadeghe suo na nogho zina btuo ta no tuugha dio ana ologha nin asa to pana need otuugha oona duna, aghoatu asa ana nu ologhom ezo obol osa high edian ipa tanem olo ana ologhnio pana need otugha na Loghon ana va no tuu gha pa na otungha ibhana utuugha pana ologhoon ezosa pana okene onaa ologhon ezosa pana okai onaa ologhon mezosa mi edeanoy tesa iloghro babh ede tesa anaggi to bulo mi. edetena elogha niagi obho none iomughabho elogh pe eedi obulo oleh eobho tologhi obho eede sa bho tee kpayave olokugh watahe nedian ipa dikuabho ana onaerio pana onute eghi oheghe dio parobu ikari kpian ezira omd otuugha cus ama otuugha dio ama ologho nio ibhaha utuugha pana ologhoir ovna otuugha dio ama orue dio aloghoa ezodighi okpoipa dikuabho Parobho taghudun ezura omo aduna pezina honeed ezina bho tuu gha ghazii edianem pana otuugha imoom okpo eduanen parna oroula otuugha who ona na tuugha gha bho ove oni notuugha ezobho ana duugha obiaduna onaduna bho pezo ana naloghon ezo obol esa edian kuuezolo hosagha nro hunu the kebho aani udeghi bho ne- aura ha tu nosa ohuhu oh ta kuni aloon ohls ekona kine zolo ho sagha eduarooy iloghe nio nosa aba bhouuhu edeedi iloghu mio nosa poedeedi ne mine kol anialoghon ezo sa koorkoo olo abun ohu hu hakool eedi eloghaon ezo sa ezo bho dio kine zo hosagha nababh ohunu ana unuu uru ti kaain